ماشي بجرب أختارلى رقمين، رقم الهاتف الأول مثلا عندك خمسة، خمسة، خمسة، ثلاثة، اثنين، واحد، سبعة، ستة، خمسة، اربعة، <hesitation> رقم الهاتف الثاني خمسة، خمسة، خمسة، سبعة، ثمانية، تسعة، ثلاثة، اربعة، خمسة، ستة.